Tayilande dun non non, ana wula sanne sanne, nage ana wula taw dun. Puɗal naange, ana waɗa. <hesitation> so ngoonga mi anndaa eer homo hen ka, kaa saatuuji ñalawmaaji e jammaaji maɓɓe ana njahaɗa.